Yo usaku ana chul ngəna jawa, sə inda yu məra u ɓuɓuchi bəji nda hya atə a ba mbudla har bəji nda yo nda gwa piya, sə ɗang gagaɗə yo məra. O ngya nda yo ngyo dunəya a sə ɗanghəu. Tangərmar ənda yo məra naja ngə, ma yi hya atə a ba mbudla, kadəu dəgə lyang tufəu, yu maka hya atə yu hya anə ngulisha a ɗa ana mala ɗa, eo pətlənya, ma i pətlənya eo mbəɗiya likatəkata, eo kəratsətə eo ɓwanya, eo ngatə səna hyel o na u ɓuɓuchi nda pəshi nda. Ma ngə ea wurandə pətlənya ka ngulisha a, alenya pəchi ngulisha a u ɓəla gwa piya ndo nda hya aɗə səgəu. Kafin ndo shiri ndo təra kyaɗə vi na ndo ki dləu nəkəndo dlədləɓti. Naya tsəu dam pəchi ma nji hya atə mbudla nga, nju wuranə sərsuma nju vəra ɗa mirəu. Ma nji ɗatə mirəu nga, eo sa ka ngulisha a tsakar bəji na ndo nda təra, ka mala eo səmnya sərsum nda eo təra. Wi bəjin sakanə nju gwa a hya gwa zoa na, nacha gə alenya bəji ma i hya ati, eo təra eo ki dzar zər kala, ma i ki dzar zər kala, eo nda shili a ba puchi kafin pəcho mbəla. Eo shili eo waɗa, eo mər alenya səu, kafin eo shili alenyi pəchi ngulisha a hya atə ti, a shiltə ndo ki, eo shili həya nda. tang alenyi pəchi tsəu a ndə taa hya atə wa ngama eo ɗa shili kaɗəu. Ngam ma i shili kaɗə nga, eo shi Pəchi o zədi, nju shi ɓəla mərtə sərsum nə a ba puchi, eo səm ka ngulisha a. ma i səmnya sərsum nda ngulisha a o təra ki təl kənda. Naya tsəu alenya pəchi yo biya yu təra gu mələm, yo gwa səgardza tə vi nda i tsəlna ɗaɓdza eo səgardzə ti. Alenyi bəji, ma yi hya atə ngə tsəu da kwa tagə wa, mangə naya yo mər tlər dlədləɓə nə ngulisha a, yo təra kyatə vi nda yo mər na o tlər ti. Eo ngya ka nji, eo dlədləɓa anə ngulisha a eo ngya ka alenyi nji inda eo mər tlər ngə tə vəra zhang i i, eo mər sə pam pam pam pampaməu, eo dzəgwa nda shili. Ma i ki dlədləɓə sə wi nda anə ngulisha a, eo ɓəla nda shili. Səda eo məra, eo mər aka sənda eo biya mər dam pəchi səkəu, eo eo hətɨ eo tsəfə alenya tsəfa, sənda sənda eo biya mər nə nda əzəkəu. Eo dzamar nənna eo ndzamar nənna ndzamar nənna, eo fəu səu laku, tsa atsa a wi da ndo i. Ngama dam pəchi ma pa a kə nau ga mərtə sə gavi ka ki mər dlədləɓə nda wa, o ki nə nghə ə da ki uya nyi ko mərtə wi nda kəra kəo i wa. Alenya njir ndzam da maa o nda shili, ndo shili dzamar a a manə a kə mərtə ənə wa? Manə nakə mərtə ənə wa? Ya alenyi ənda ko ɓwanya ma a u nə nghə u nə nghə ə wahala dam pəchi, so kər kə ngya ga ɓatləbiya səsə nyi tsa atsa a. tsaakari ja, dəhə sənda ko ki məra, a ko mər nyi ana gərchə wa, ko mər nyi ana gangkər. Bəji nda kuma nda da i ma a wa wi nde na avaa nda, eo gwa takəu nju nda shili, ya ma nji shi wuya lagu ga səmnya sərsum nə a ba puchi, eo təra eo ki ngya nji, eo səkardza, eo mər sə pampaməu: alenyi njo gwa karta, vi na yo ngyatə bada ngə naya da yo vəra mər chul ngəna sə wa, ama tanda eo ngya dəhəu, eo pə sə ɗanghəu. Ma i pə sə ɗanghəu, ɓwanya ɓwanya nyi o vala eo səkardzə nə nda eo ragə pəchi nə pəshi nda. Eo eo səkardza wi nda na ya bada ngə da yo vəra gwa ka gwa sə ingə nju gwa kwa ngə wa ama tanda eo ngya, eo ɓwanya i i eo mər səu nda tsa atsa a eo gya ka nji, eo ngatə kərnəea. Alenyi bəji tsəu eo biya eo ki yawu i u mələm eo ɓuya puchi tə vər mər chul ngəna səu, har akəu nda ɓəla ɗa səkəu. Ya ma akəa nda ɗa nga, eo shili wi naya ndər i ndzam bwal ya, eo təra kyatə vi nju dəgə bwal ti, tanda ngə eo ki ngya səkəu, eo dzam bwal eo dzam bwal. U zənə mən nji ana kəpal tə vər dzam bwal, nju hya anə kəpal i i, kəpal nda u təɗə bəji gagaɗa, alenyi eo dzam nda nju dzama nju kəpal nju dzama nju kəpala, ya kəpal kəpal nyi, alenyi bəji tsa atsa a, alenyi bəji da tsa atsa a wa. Sənda gwaatə alenyi bəji yo na tsa atsa a, vanya kəpal da ma a ko dlədləɓətə sə a kwa. Vanyi kəpal da tsəu, a da ku dlədləɓətə sə a kwa wa. So chul ngəna səu nacha ngə sə inda yu mər u ɓuɓuchi, diga mbudla ma i hya atə nga Haa har akəu, eo nda ki mər chul ngəna sə i kafin har eo nda ɓəla nda təra nju ki piya. Amma kafin nju ki piya nga, mangə dam pəchi yo dzam bwal, yo da hya atə gavin yo yi, gu həya ka ngulisha a piyati, ka mala piyati. Ama əngə yo yi hya anə mala ɗa yo na məno piya sakanə ja, shili məna pətlənya. Eo ɓəla hya atə eo pətləny kafin nan eo nda gwa eo piya. Ma i piya ja saka nga, nacha ngə o ɗa wi batəbatər pəchi nda pəshi nda nda. Kər səkə nda ama hyelləu mər naya aku vu i nda, ma mə ənda har u kai ea dam pəchi zəgəu mbudla vanya mbudla kafin eo ɓəla hya atə səkəu. Nju ɓəla ma i biyama ana sə inda nji tsəlna mər ənya ana əzəkəu. Dəhə sə ingə ngə nga, nacha badəgal sə inda njo məra, u ɓuɓuchi na nju mər diga mbudla har akəu, nju nda gwa piya səkəu. Sə ingə ngə ngə sənda ndo məra, ya nacha ngə ngyakə ngyar ndəu, u dunəya. Kowa ana sənda cho mər pam pam pam pampaməu. Macho ngyatə ngya nyi. To ama naya nacha ngə zər ku sə sənda yi uya yo nari, u sə inda yu məra u ɓuɓuchi. Ngəngə ngə ngə na a nga, ya vanya ndə ma a nənyi da. Amma na a kam nacha sə wi ingəngə ngə nga, nacha sənda yo məra. Nda yo la a u vala ɗa u ngya nda yo ngya, diga mbudla ma yi hya ati har yu nda ki piya, sə ingəngə ngə nacha sə inda yo məra, a biyama sənda o təɗar ɗa ngyakə ngya ɗa ko kuma shil na ɗa jigadəma ɗa o ɗaɗə vəra zhanghəu. Amma alenyi vi da ngani wi nde na ava da yo yo ngya tə vivi yi i wa, da dəhər vi yu ngya wa. Ya nakə ndəu macha uya da bada ko ma i ngha ko ngya ka nji a da dəhər vi wi ngə ko kina ngyatə wa, a da dəhər vi wa. Vi na kə zənə nju ngya jam tanda ngə ko kina ngya. ko səhari sənda hyelləu mər nangha har ko ɓuya puchi har ko nda ki piya səkəu. Nacha sənda yu wuya yu nari, agəra sənda yo məra, u ngya nda yo ngya diga mbudla har akəu.